खाना बनाने में प्रयोग विभिन्न प्रकार के मसाले भरती और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों में स्वागत खुशबू को बढ़ाने को काम करता है। यहां मसाला गरम और स्वाद वाला होता है। जो अधिकांश भारतीय व्यंजनों में प्रयुक्त होता है। धनिया, ये मसाला स्वाद में हल्का और सुगंधित हो, तो इसे पाउडर ताज़े बंडों के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। जल्दी यह मसाला प्ले रंग पाय और इसमें हल्का सातिब रस होता है। यह भारतीय करी सब्जी आमतौर पर स्नान होता है अच्छा। यह मसाला तीखा होता है और भोजन को दिव्य। देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह लाल हरी या सूखी हो सकते हैं। लहसुन नहीं है मसाला भोजन को एक्टिक और मीठा स्वाद देने में मदद करता है। अगर अब ये है मसाला हल्का होता है, इसे कच्चा या पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इलायची, यह मसाला शायद जैसा मीठा और स्वाद होता है। यह खासकर पुलाव और मिठाई में उपयोग होता है।